Ooh bunma weyi, bun ma we suani tuana ,tuan mibin bayi bɛ so tinh to ba mi wazan, aba yi soo to ho zamɛ vo.